لما بكون لوحدي بحب ألعب ألعاب ال PlayStation ، Vedio ف العموم أحب ألعب ألعاب لها علاقة بالكوره كرة القدم ساعات <hesitation> بنلعب لوحدي لعبة المصارعه ال World Wrestling Entertainment و بحس بمتعه و راحه لما نكون لوحدي و نلعب هذه اللعبة ، نكون مركز و <hesitation> نختار الفريق أو نختار المصارع اللي رح نلعب بي.